Ny isany fisakafoanako amina hotely zao dia eo amin'ny roa anaty indroa anatiny herinandro eo. Dia ny tena tiako hihinanana anazy dia eo amin'ny restaurant fa tsy dia amin'ny gastro reny loatra fa amin'ny restaurant no tena manavantana anahy. Dia izay no isany fisakafoanako anaty ny herinandro.